Olhubiryo, ithwe ngabayira thuwithe ehithi hyethu esyathukakolhamu obusafi kwitsi obuyonjo. Thuwithe ebithi ebyabaketamu mbiryo, esyombiryo. Olhubiryo olhu lhukalhwa omwamasule kutse okwabithi ebyamangasi. Neribwa esyombiryo esi keghe nibyobughuda bwethu. Ghukabya wamahamba olhubiryo olhwamasule, olho lhukabiraya, lhuli local kutsibu. Neribwa wamathasyabana olhwekyingasi, olho lhukakolha omwa business. Olho thukasihamba ithwasikolha, ghukahamba iwalhalya ebingasi ebyu byomwamaghetse iwabithuthulha. Ghukathema ekyingasi neru iwakyihatha, neru iwihaku othubiryo thulya. Iwahithonda mwamighandamighanda neru iwathandika nerighulya. Esyombiryo esyu sikabiraya ndeke amathalhethu. Kwenene ghukasangana amathalhethu inianahenirye, nabaramburi bakabya bakahira ewethu ibasangana ithunawithe obuyitsotse obukaghunza. Ibabulya ambu mukolesayakyi, thuthi thukakolesaya amasule kutsi ebingasi. Ebingasi ebyo ebyosi nimbiryo. Neryo obuthuku bukahika ithwathwalha ebingasi ebyo byomokathali, olhubiryo lhukanawulha ngangumibiri, rukumi na bitanu. Wamabya wabirikolha esyambiryo wukisulya nge- ekithiri kyawu wukananayisangana iwabiriha mwesyosente sinene esya ngakuthokera eriwulha ngekyi ekindu kye- kyawanganatheka okobuthalha bwawu. Iwasangana omwemibiri eyathukakolha eka. Obuthuku bunene ithwabandi sithusomire eyathukalhwa eyi so emibiri eyathukanakolha yaneyo, eriyawulya ebindu ebyathukakolha omo- byalha byethu ebyo, ithwiha kwesyosente ki ibyathuwathikya nerisomesya nabana bethu kundi thuka thwabiriwulya ngesyombiryo esyo neryo abana ebasuba esukuru ebayasoma So olhubiryo lhukabiraya ndeke lhukawunza omuthakawuho ndeke ebithi ibyahwa ebiryalhaghalha ebyahwa oko kithaka kodendeke iwasangana obuthalha ibunathakathire so olhubiryo olho lhuwithe omuwasu munene oko buthalha bwethu. Ithwesithuwithe amanyumba wuwene wukabuwa withe abandi bakedikolesya esyambiryo syeriyikolera omwa madelyadelya <hesitation> thuwithe esyombiryo esyo esikangiraya neryo wikalha watheka ewasesa ekirawukyawu oko buthalha bwawu iwalhuhikirako obuthalha ibunathakathire ndeke. So esyombiryo sikabirya ndeke kutsibu thukakolesaya amasule kutse ebibiryo ebyomangasi. <hesitation> so wamalhangira wuthi olhubiryo lwamangasi silhuli hakuhi wukaghenda iwathema amasule iwathandika eribirya omundu akasa athi kunukulhi obuyonzo bukabanika kobuthi <hesitation> olhubiryo silhwalhulya olhwawuyakolesaya. Eghe olhubiryo olho lhuwithe muwasu munene oko buthalha lhukaleka obuthalha bwenyu ibwalangirika ndeke imwikalha munathakathire <hesitation>